Arakaraka ny fahazaranao miky io: a <hesitation> ohatra ianao ka nampiasa <hesitation> kakazo roy <hesitation> fihignana lasopy igny a dia <hesitation> igny izany no efa mahazatra anao dia igny no ahazoanao tompony- tombony. Ka raha mampiasa ny sotrorovitra ianao anefany tsy dia fampiasanao loatra igny a dia lasa tsy <hesitation> tsy mety aminao izy izay.